Hamba muṫne sṫnau ji doo rayuwa nuwṫn kwaji dṫnga nu nuna kṫn a zasa sal ta vṫna hai dtu za tata chṫbai kanṫ ka dṫma karfe fṫdṫli munta bawan ma mun bṫ dima boll u ka muma daha piyatu a ta matsayi muwṫn na kuma hamba mṫne sṫna ji a tladṫ ka tsa yuk a munta kṫma tṫlpṫ, hamba mune sṫna moyu doo rayuwa musamman ja tladṫ ata matsayi muwṫn na mizdṫhṫ domin duk lokachi badṫ tsa yum un kima tilpṫ mun buna voshimu ka mumma daha pṫyatu don duk lokachi ba fiya bahu fabi dṫme tladṫ kani fiya mara lapiye wale fiye da yande na hada ta tsammani don atladṫ ka nji ji komai mi yande miye sṫna mi miyamiyeni, faka dṫma tawazṫ ka faba tladṫ mau fama marau amah aka tlada kani fiya mara hamba hada lu sosai kaga matsawa ka fi doo sṫbṫ sṫba ghamatsṫ sosai ma kuwa tundaga abi na dṫna ka busṫ kanṫ fiya dṫma ma tunda hama hṫmba dṫma ku dole ai kawai ha bahu fabi dṫma tladṫ tṫ jib a hade rṫfa asiri ghama fu doo tinami nuwṫn don a tladṫ ka vṫnadhṫ ṫna ti moyi chona kṫnu faka duba ka wiya sṫbṫ nima chonakṫn tlṫmma a pṫya su doo tladai dan a chan na sṫbṫ gyaruni ka tṫmana ta tau sama ṫna wan atladṫ chonakṫ nu. Tlṫn me gyaruni ka a pṫya su doo tladai ṫna sṫbaa mutsama wṫhṫ kani ndyam a pṫyasu a tladai. Hamba dṫ ra a tladṫ ka moyi chonakṫ nu lallai mundai muna ta bulana hin miya miyeni tsṫrṫ ma mi dima tladṫ mikwa dṫma tladṫ ka ena fade mara ghama hu jika fi sṫn fu kṫna hamba fada lu hamba tṫvu fa zafu doo kam ba fada lu mun muna ta naya hamba ra tladṫ moyi chonakṫ nu lallai muna ta bṫlama tsṫrima mi dṫma tladṫ faka dṫma tawazṫ kadṫ zo nafu fa mbalala dahṫ harata tatiyakṫ fata zuwa makasa ata dṫkuṫdṫ zu tsṫrku fa kwakwula dṫkwṫdi zu nafai fa tladu sṫ njal k abuse za ti a zu kani fiya naya ghamusu yanda e fada lu amma fata tladṫ mau tṫma za tṫu la zaga ti ma tṫma dṫma fu yanda e fada luu amma faka tladu sṫ ka ta dṫma hu yanda e fudalu musamman zu kakwa piya ta zugan kani ta sṫne dṫrbṫ tṫn bahṫn matsṫr kani ha dona hamba de gwarzdeya fa vaya ata dṫkwṫdṫwa sṫ ka bi sṫnusiṫ dṫbṫ kṫdṫ munan naya yanayi gwarzdakṫ lusṫ don ta gwarzdusṫ yanda famata tunani yu. Sannan ka buse dṫma wutlṫ kani ta dṫma hu wuṫli daidai iya hamba fada lufa nayau har tanu fiya ta tunani ta dṫma buhu muneki to ta zira zira wanka ma kuma mun sin fa dikaya dadṫ sosai amma muddin fata dimmau fama mara nikya. Kuti yandena fada lu kaw dai haka mum muna ta bulama ta makayi nama mi miya miyeni tsṫrṫma ghama tladṫ tsṫrṫma ghama tladṫ a tladṫ chonakṫn nji di hamba dṫmakṫ shin tahu kuma kiru shin tahu gan gan ko tan ga bit akṫ irin waiye ki domun bahi vṫnahṫ wṫ sṫn ma hamba de fara tlṫnu naga ta naya chonakṫn shin sṫn sar a kane ma ta busṫ miya e tladṫ ta zina sama ṫna miya ma dṫ busṫ dṫbṫ dṫma tladṫ to tsṫrku fi sṫn bafado yi ka fa dṫma tladṫ naga ta nay aba gwalhu nima chonakṫn ta tlusṫ kullum tsuwai dṫ busa voshin dṫ busṫ dṫ piyau fata buku gan tsuwai hama maru su ha buwa hu mukwa hama maru su, tṫma la tsugusu to mima a baima mi tsuga mau lallai abe mi tlame a ghama tladṫ sosai mita bi dima wasau dan gaskiya a tladṫ chonakṫn nji ji kusan tashiya vanahṫ na sṫn.